Ayè pengen naèk pesawat terbang

ayè mao ke wisata ancol tempatnyè kan indah dipantai banyak banget, adè kapal aèr, perahu, pokoknyè banyak dèh tempat-tempat

Adênya kembang mataharian, biasanyê tumbuhnya di samping-samping rumêh.

kalo lagi ngadain acara maulidan slametan itu sangat berperan banget apélagi itu khususnyé anak-anak mudé itu adé yang baca maulid adé yang bacé marawis

bawa segale, inian bakul nasi ngapain segale bawa-bawa dari rumah ga penting, terus segale bawa-bawa teko, ngapain teko padahal banyak minuman tinggal beli ajé terus segala inian tutup saji, ngapain bawa tutup saji emang kité mao kemaneé liburan masa bawa segala tutup saji yang ga penting-penting dibawa.

Peran warga itu emang penting banget apalagi pada waktu kita ngumpul bareng. Kita harus menjage bahasa daerah kite dengan sebaik mungkin.

kita harus semngat walaupun kitè udèh gagal menjalaninnyè kita harus tetap menanp masa depan kitè kita harys semngat

biasényé beli. baju, térus beli séndal.

iya ayè berolahraga bersama keluarga dalam sekali dalam satu minggu..

kalau pengennya mah punya waktu liburan kite meh jangan jajan mulu, jangan beli apê-apê. duitnye gak cukup jadi kite gak usah jajan yang gak penting, beli yang gak penting.

Peran perempuan di masyarakat itu kita mengikuti acara di majélis taklim. Kemudian kita ngikutin posyandu. Di situ juga perempuan itu berperan juga sebagai kadér ngikut, kemudian sebagai PKK juga.

Iya penting kalo kita mau ke wisata kita harus bawa bekel. Kalo udah bawa bekel enak gitu di sono tinggal makan.

Ada dua musim perubahan cuaca. Ada musim panas amê musim dingin, ujan. Kalo musim panas tuh kampung gêrsang banget. Kalo musim ujan dingin banget. Jadi satu taun tuh ada 2 macem musim: musim ujan amê musim panas.

penting bahasa mah di kampung aye.. apalagi kalo bahasa daerah penting banget.. kenapa? ya emang sehari-harinya pake bahasa daerah.. lha iya kalo bukan pake bahasa muot, luar negeri ya kagak bisa.. emang aye begitu bahasanya.. yaudah makanya aye mah pake bahasa daerah aye sendiri..

kalo sistem pendidikan negara indonesia itu di atur dengan undang-undang nomêr 20 tahun 2023, tentang sistem pendidikan nasional yang memiliki beberapa karakteristik.

macem-macem, adé yang kembang buat orang mati, ade yang kembang buat orang kawinan, kalo, adé juga kembang buat orang sêlamêtan.

Ayé tuh berasal dari orang kampung. Ayé tuh lahirnye di kampung. Tempat tinggal ayé juga di kampung. Sehari-hari ayé juga adenye di kampung.

Kalo di kampung ayé mah kalo pengobatan alternatip seperti itu orang keseleo tu atau patah tulang. Kalo diurut langsung di bretek diobatin tuh kencur ama beras dinano-nano dibalur, langsung sembuh.

Untuk ke depannya di masa depan yang sangat indah, nyaman, tentram, damai pokoknya indah dêh.

motor

kalo di kampung kami tuh keliatan rémaja kayak pémuda-pémudinya tuh sétiap ada acara-acara tuh saling gotong royong.. térus kayak ada kégiatan-kégiatan bakti sosial.. térus ya kayak mbangun-mbangun ngébérsihin rutin ya kayak halaman.. terus ya pokoknya intinya bakti sosial lah..

Untuk permasalahan dikampung. aaa gak berat-berat banget si, kalau permasalahan di kampung tau kan orang-orang kampung yang namanye dikampung. Satu buang sampah sembarangan tuh di lingkungan tuh, gué aje paling gedeg yang namanyé buang sampah sembarangan tuh di rumah deket rumah pas emang adenye di depan rumah, kan di depan rumah kité juga solokan. Bukan solokan artinye sungai untuk bakal pengairan sawah tapi kebanyakan tuh, ada aja tuh yang nakal buang sampah emak-emak tuh, yang suka tapi dié cinta kebersihan tapi buang pampers buang sampah-sampah di rumah jadi buat kité-kité engga nyaman makanyé. Kalo disini tuh kalau untuk seputar lingkungan ya pokoknyé sampe buang aer juga berak di saweh udeh engga ade WC lagi yang lucunya itu kita kadang-kadang nongkrong abis sore-sore nih di kampung di sawah kita nongkrong abis pada ini ya motong padi, itu kadang-kadang kita jadi resep buang aér atau ee' disawah bukan di WC lagi engga pada betah ee' nya di kamar mandi maoan pade di sawah lari abis makan dapet setengah jem lari dah ke sawah udeh ee' nongkrong gitu.

"ya abang belanja onlen boro-boro belanja onlen kita mah.. kita mah orang betawi kagak bétah onlen-onlen ménding di warung gopék langsung kunyit, mecin.. cabe dapét dua rébu.. itu kalo belanja-belanja onlen mah kagak bétah ora betah dah pokoknya takut ditipu kalo belanja-belanja onlen.. ngga sesuai dengan apa yang di ini, masa cuma belanja dua rébu onlen.. ngga, kita pakénya yang dékét-dékét warung ajaa gitu.. jadi kita ini kalo untuk belanja di warung lima rebu juga dapét cabe, bawang, kunyit, terasi, mecin, garem, itu lima rebu ségrégan.. ségambréng itu kita.. kalo untuk belanja ikan apalagi lima rébu dapét hampir setengah kilo.. sepuluh rebu apalagi bandéng.. wah banyak pokonya banyak dah di sini lauk tu di bekasi utara.. pusatnya perbelanjaan serba murah.. pokokknya di lingkungan kité ngga ada istilah katanya belanja-belanja onlen jarang.. ada tuh anak-anak yang alay sekarang cuma belanja dua rebu ajé paké onlen.. kata mamaknye ""iyéé alaah ora bétah pisan liat anak-anak alay sekarang"".."

Kalau musim panas tuh ya kebanyakan orang-orang itu ya pada nanêm buah-buahan kaya di sawah, terutama kaya buah-buah kacang panjang, terus timun suri, ya kaya ngêmbala kambing di sawah itu biasanya kalo musim panas tuh ya kebanyakan pada berkebun di sawah-sawah itu abis panén.

Kalo untuk kegiatan olahraga seni budaya paling ibu bapaknyé paling 17 agustusan lomba karung, aa.. artinya makan kerupuk, terus tarik tambang. terus kalo bapak-bapaknyé manjat pinang, lomba lari, itu disitu seni budayanya mêlvkat bênêr anak-anak juga bisa maén dadu, maén temprak, maén kléréng, maén panggal kalo orang betawi macem-macem disini seabrêk kegiatannya kalo untuk acara-acara tergantung yang mau dibutuhkan tapi setiap bulannya ataupun tergantung dari cuaca kalo umpanya cuaca musim kemarau itu mainan banyak banget ada main kléréng, maén panggal, maén layang-layang, semua itu pokoknya banyak disini orang bètawi masih tradisinya bahkan nonton juga film layar tancêp mandra sama bokir situ sama mpok nori kité kalo acara nonton-nonton disitu layar tancép kaga ade kenal bioskop. boro-boro bioskop layar tancép juga udah sénéng banget disini hoby nya anak-anak deprok deh bawa tikér gelardêh didepan layar sambil liatin orang main koprok gitu hêêê...

kalo untuk kesenian buuaanyak banget, ibu-ibu nabu robanê, bapak-bapak adé yang hadroh, adé yang marawis, adê yang nabu bedug apalagi kalo bulan puasa itu sebulan tutug. Kita ini dibekasi orang bêtawi ini tradisi banget kalo bulan puasa nyambut itu hampir satu bulan ful dari muléin nabu bêdug abis solat tarawéh anak-anak kité orang-orang tuanyé pada suport pada bingbing itu pada nabu bêdug setiap apa setiap ngêbangunin sahur di atas jam 1 sampai jam 3 itu pada sêru-sêruan tu pada maén bedug, ada yang lari sana ada yang lari sini adê yang masing-masing pada kemampuannya nyanyi solawatan itu. Pokoknya banyak dah intinyé ééé kalo untuk kesenian mah dari kampung kite tradisinya bener-bener alami mukul bêdug, robana, hadroh, bén béntabok kalo kata orang mah béntabok rebana nah gitu.

Untuk menjaga kampung kita, lingkungan supaya tetep bersih kita juga bersosialisasi kepada masyarakat lingkungan apa izin pemerintahan desa ye makanya kita ini apa eee sensitif pada kotor, artinya kotor itu kalo di depan rumah kita sungai ini kan kita kan banyak sungai nih, ada panjang buat bekal irigasi dibuangin sampah. Kita kesel aja, ati ampe mendokol mangkanya kalo ada sampah itu di kali kita ada apa aja sampah plastik, ada sampah celana sempak, ada celana apa tau. Pokoknya intinya kita selalu mengkoordinasikan pemerintahan setempat khususnya desa Lenggah Sari, Kecamatan Cabang Bungin yang ada di sekitar wilayah dusun satu, dusun dua, dusun tiga supaya kampung kita ini lebih aman dan asri. Jaga untuk jangan sampe uang sampah sembarangan sih terus kite yang lebih utamaan nanem poon, di sini kan banyak pohon pohon kelapa. Jadi mayoritasnya ataupun tradisinya di sini banyak penghijauan asri dan alami menurut Cabang Bungin khususnye sayé tinggal dilenggah sari desa Kecamatan Cabang Bungin kampung cabang dua RT.12 RW.04 pokoknye Bekasi Betawi punye gaye yang enggak ada duanye.

Kalau kegiatan ayé ni yé bang, mpok, énya, éncing, ayé tuh punya anak sébanyak 25 orang. Ayé tuh biasanyé kalo abis magrib aktipitas ayé tuh ngajar di taman pendidikan Al-Quran, keduanyé kalau pagi aktivitas kita pergi kesawah mégang pacul, cangkul, ataupun pédang kita taro dipundak langsung dah kita berangkat paginyé untuk kegiatan sawah karena mémang orang betawi ini rata-rata kite ini punya sawah setidak-tidaknya sépétak ataupun duapétak buat bakal didapur untuk mencukupi satu musiman gitu yé énya éncing. Biar kité juga tau orang tau orang Bekasi tuh engga dianggap sépélé orang Betawi itu biar hidupnya sederhana tapi engga mau ngérépotin orang gitu yé cing.

Kalo untuk tempat tinggal lah pastinyé kitê tempat lahir kitê karena orang bêtawi, kalo kata bahasa orang bêtawi méh, orang bêtawi itu anak-anaknyê dari turun têmurun éngga jauh dêh dari pada kéték, kéték bapak emaknyé makanyé éngga padé bétah kalo pergi kemana-mana tuh jauh dari èmak amé bapak inget kebayang-bayang amé èmak bapaknyé baé. apêlagi sama sayur asem makan kebayang amé teri jengkol, lalap, lalapnyê lalap pété ya allah amé sambel terasi wéé.. jelas ènak bênêr.... kalo dimakannyê itu kalo pulang abis dari sawéh gitu cing. mangkanyê kalo kitê si kalo orang-orang bêtawi bilang kalo gué jauh dari padé êmak pilih kerjaan mending gué milih êmak bapak kumpul ketimbang gué kerja gué jauh dari êmak bapak gitu dah orang bêtawi makanya. hidup tersohor kaya orang bogor gitu hêêêê... namanya juga orang bêtawi yang penting tersohor héhéhhé..

"Kalo untuk pendidikan kita standar rata-rata anak-anak sekarang minimal-minimalnya SMA. Bahkan ada yang S-1 dan S-2 yang masing-masing jurusan biar supayé anak-anak sekarang mah kan lémés-lémés. Ada yang, ada yang pengen punya tujuan ke kanan ke sono-sono ke atas. Ada yang pengen cukup di kampung ajé. Kalo kata èmak bapaknya, ""Tong, sekolah mah jangan tinggi-tinggi, kalo kata anak nih tétép aja lu ntar idupnya di dapur di sumur, di kasur"". Nah, kalo anak-anak pintér sekarang, anak-anak alay, ""ya ènakan tinggih lah mak, ntar dapet kerjaannya ènak, posisinya ènak, jabatannya ènak"". Tuh kalo yang kata anak-anak yang suka alay mah begitu jawabannya. Kalo kata yang nggak alay mah diem bae, ""udahlah Tong, yang penting elu udah di sini, di rumah, udah kumpul ama bapak"". Begitulah orang Betawi. Makanya pendidikannya relatif, ada yang standar minimal SMA, S-1 maupun S-2-nya tergantung kualitas mereka, anak-anak sekarang tuh berpikirnya. Tapi emak-bapaknya kagak maksa, ""yang penting élu mau belajar, ayo gé gua biayayain, lu gak mau belajar ayo gua kawinin ama tetangga gué"", gitu. Yé cing yé."

"Ya itu kalo untuk jiaréh yang tempat-tempat bersejaréh. Ada di sini Bekasi Utara bertentanggaan dengan Jakarta Utara, ada kuburan Si Pitung, ada di makam Mbah Priyuk. Kadang-kadang kan kalo orang sini tuh kagak mau. Namanya juga orang Betawi pokoknya kuno-kunolah. Naik mobil aja, yang mobil-mobil cakep Avanza apa gak mau, mabok. Pengennya paké bak kayak kambing, bareng-bareng, enak katanya kena angin sambil makan tuh, gegares mulu kalo orang Betawi emak-emaknya maupun bapaknya. Makanya anak-anaknya pada ngikutin. Kalo naik mobil Apansa, mobil-mobil mewah, itu pada mabok. Kalo orang sini mah mendingan berangkat paké mobil bak kayak ""mbek"" gitu hehehe. Makanya orang sini mah aneh. Kalo Bekasi, orang Betawi Utara mah pokoknya yang penting intinya, gak mau bermewah-mewah kalo untuk wisata maupun berjiarah kalo selagi masih deket kecuali lewat tol. Kalo di sini mah banyak tempat jiarah makam Mbah Priyuk, kuburan Si Pitung. Pokoknya intinya cincai kalo untuk berkendaraan tempat-tempat, mengunjungi tempat bersejarah. Pokoknyé yang intinya, dia gak mau, orang sini mah gak mau paké mobil-mobil model kayak Avanza, model kayak Innova, mendingan paké mobil bak, bareng-bareng, sambil jajan gorengan."

Ya kalo liburan paling enak ya bareng temen-temen ya kaya mancing dimana gitu. Liburan ya paling enak bareng temen jadi bisa kumpul-kumpul bareng cerita-cerita tentang warna-warna kecil kaya lah sering-sering gitulah, intinya ya mengenang masa-masa kecil gitu biar.

untuk kendaraan encing yéé.. kité nih orang betawi bilang lebih enak paké kendaraan kalo kemana-mana itu kalo bareng-bareng di lingkungan itu paké mobil dora.. kalo doranya udah pada abis diboking, itu mah mobil-mobil pick-up atau mobil los bak baréng-baréng biar ngomongnya ènak leluasa di sini.. kan di sini mah kalo orang sini mah kalo ngobrol tèrèak-tèrèak.. cing mau kemanè cingg.. cing mau kemanè cingg mau kondangan cing manè cingg mau kèsono mudik.. nah gitu orang betawi kita tu gitu.. pokoknyè di sini yang paling dominannya uhm kitè-kitè ini uhm pakènya mobil bak losbak yak di belakang enak adèm sèmriwing-sèmriwing..

Kalo untuk tentang pendidikan di masa depan buat masa depan bêkal, pastinya anak-anak kité semuanyé kita bekali dengan ilmu agama di utamakan dari sedini mungkin, setelah itu kan dia masuk sekolah sambil ngaji sambil belajar biar supaya jadi anak-anak yang pinter anak-anak yang sholeh dan sholehah. Kenapa ketika nanti anak kita udah di bekelin dari kecil tentang agama maka mereka-mereka anak-anak kita ini engga salah tafsir dan insha allah dengan bekal mereka udah di didik secara agamis supaya bisa menghormati, beretika, beradab, nah kalo untuk pendidikan yang lainnya itu tergantung mereka yang melanjutkannya ketingkat tinggi fakultas ataupun hanya sebatas SMA insha allah kité-kité disini, anak-anak kité minimalnya pada SMA tergantung kedepannya untuk 'aaa' jawaban anaknya mereka engga bisa dipaksakan seperti itu cing.

biasanya kalo liburan sama temen-temen itu ya biasanya tuh pas abis lebaran Idul Fitri. yaa kaya remaja-remaja sini, pada kaya ngadain acara kemana gitu. ke daerah-daerah kaya dibilang pantai terus kaya gunung, gitu.

Biasanyé ya kalo kegiatan di malam hari sih ya kebanyakan ya kayak bapak-bapaknya tuh pada ngobrol, ngerumpi, ya kayak cerita-cerita gitu ngobrol-ngobrol ngalor-ngidul ya pokoknya kegiatan tiap malem kayak, kayak, kayak biasanya dibilang ronda gitu ya, yang harus sambil ditemenin ngopi-ngopi gitu lah.

Kalo untuk kesenian secara pribadi dan dasar buat saya begitu pentingnya. Karna kesenian itu adalah hasil daripada ééé mengutip sejarah masa lalu juga untuk mengikuti jejak-jejak daripada orang yang terdahulu yang menciptakan kesenian tersebut. Makanya wajib dong perlu. Kenapa kita bina dan kita bangun kesenian dan kita ciptakan dan kita kembangkan? Karna untuk mencontohkan nanti anak-anak kité, masa depannya, setelah kité udah tua renta. Nah maka anak-anak kité harus udah tau untuk cara mengenal tentang seni maupun kesenian. Makanya indahnya orang-orang yang mempunyai seni dan menciptakan kesenian supaya memberikan inspirasi dan eee apa namanya model-model buat anak-anak masa depannya biar supaya berkembang di era globalisasi maupun digital. Gitu menurut ayé sih. Makanya kalo buat ayé sih, seni maupun kesenian itu penting kita galakan untuk kita kembangkan untuk memberikan kepada anak-anak kita maupun mencontohkan supaya lebih mengenal kesenian maupun seni, gitu.

Ya kalo biar ga dijauhin sama alam si ya kita harus rajin-rajin ya kaya menanem pohon menjage lingkungan ya kaya tidak membuang sampah sembarangan terus ya kaya, pohon-pohon tuh itu pada jangan di tebangin takut dampak nye tuh kaya banjir, longsor terus ya sekarang si kan banyak di daerah mana tuh sering pada banjir ya karna pohonnyé yé pada.

Ya kalo tempat wisata si banyak yang pernah dikunjungi ya kaya di daerah-daerah Bandung trus kaya di daerah Karawang tuh Pantai Pakis trus ada juga tuh di daerah Karawang tuh yang terbaru, ya yang lebih deket lagi kaya Pantai Pakis lah kebanyakan tuh orang-orang kampung tujuannye ya Pantai Pakis udeh jarak tempuhnye deket ditambeh buat ongkosnya tuh ya sesuailah sama kantongnye.